ऊंट के कूट योजनाएं ओकर अपन शारीरिक रचना के बहुत महत्व होथे होही बे ओला रेगिस्तानी जहाज भी कथे ऊंट कम पानी अउ कटीली झाड़ झाँखाड़ खा के रह लेथे एही बर ओ हर इंसान के भी काम आथे परिवहन, दूध और खाये बर।